Laha hianatsy teny Bara ohatsy da mandeha am tany agny. <noise> Gny teny fototsy, igny gn' ianara heky, ohatsy: <noise> omeo rano oh! Ohatsy: hatory e! Ohatsy: ino gn ny voambola fampiasa matetiky san'andro. Da mihazatsy amin'izay bakeo.